. n̄didiá ìbá nséké mmá ìdíá ádé ákáti nné élêsí, nták ánséké mmá ídía ákáli ádé ké ndé ákáli ámi ntótó ìgwá k'íkód, mmá ká ǹké wókó ámí nníní kwói mbén nká nké chók nníní nám ányégwó ákálí ámi ndiá. Ákáli ámi iḱẃeǹé ké ásisin ányé ké mmón ndiá, ákálí ámi ésé gwóbó nsin ke úseń nsin mmón, mfófòbò kùsùn mfén. Élési, nsé nlád élési nt'uŕpukó inuá ákáli ké nni diáhá ákáli ámi ndiá élési ádêhé élési ámi nmá nuń nká ǹkédéb ámi nun̄ nnìnì tém, ntém ányé k’ùsùn̄ sé ámi nnun̄ mmá sìnun̄ ìnémé nnun̄ ndiá, so nnidiá ìbádé ké ámi mmá ìdiá káli né élésì